باش ديبوشي حوض او مرحاض مسدود لازم تشري سائل خاص ديرو تريح شوية وقت ديرو بزاف ما و يكون المرحاض سي بون يمشي.